اكتر شيء غريب حدت لي في حياتي هو في يوم من التيام اتصلو بيا ناس هكا في التيليفون وهدرو معايا على اساس يعرفوني هدرنا لمدت تخيل ساعتين روح وارواه ومبعد كي قالي الاسم قوتلو انا مانيش انا هدا الاسم قالي لاكيفاه ماشي قوتلو انايا اسم اخر قالي مالى راني خالط سا خويا وكوبى علية التيليفون كان شيء غريب